Neja neja niquimeta inon yolcameh tejuan amo itmahmateh, amo itmahmatih amo cuali itmatisqueh tla mononotzah, amo mononotzah, pero nah intoua quiemah porque yehuan momacah o noso mouahuanouah alamejor motlauiuiltiah o noso canah itlah molviah porque quiemah nah nicmati quemah quipeyah inon, quipeyah tlatlahtolistli entre yejuan porque yolcamih <hesitation> naja nican, nicpeya uo nicon niquemeta quemah mononotzah entre yehjun porque yehuan yolcameh cuale, hasta <hesitation> mooliniya incuitlapil mach ya tlen molvia, pero quemah quipeyah inon tlahtulistli entre yehun quemah nicpeya seguro quemah, quemah.